मछली का अलावा पाणी मा कई और जानवर छन जन्न कि स्तनधारी ह्वेल डॉल्फिन और मेनोटी। मौलस्क जना समुद्री घोंगा भी पाणी मा रदिन, निडेरियन जना जीव भी पाणी मा रदिन करस्टेशीयन नाम कु केकड़ा भी पाणी मा रंन्दु, मेढक सेलमेडर भी पाणी मा रदिन।